<hesitation> Fomba fiasan'le <hesitation> famodiagna tamiagna ndraiky e, <hesitation> misy karazany roa e, <hesitation> raha ôhatra hoe avy agnatiny de afaka mampiasa karetsaka na koa vachety de fa raha ohatra hoe avy ivelagny ankagny de afaka mampiasa vachety na gadana de gadana sy vachety e ampiasagna lakile.